Da̱an ɗe ga̱ ɗe na̱ ma̱ shana̱ ɗe kwal ka ga̱fe hen map mat, nie ga̱fe hen la lap mat hen nen tong pe ga̱ ga̱me, naan tong tamak hen. Hen kuma hen kelang be ga̱ kwal muk hok a kwal ga̱ demen. Lan ɗe ga̱ sol, so ɗe muan ni, lan ɗe ga̱ sol, sol ɗe muan ni. La ga̱ lap mat hok ko mu tong ba, tong ga̱ tu sol ga̱ bi ga̱ de ga̱ tong ga̱ tu yi ba. Tong ga̱ tong tong ga̱ sa̱ ga̱ mat, la ga̱ ga̱ la tong ga̱ sa̱ ga̱shak ba nɗe wel ba ko a bi ga̱ sa to naan sa ga̱sha na̱ kwal kwal hok nɗe hen, kai bi hok dong yit na̱ sosai hen zem a ɗe ga̱ lap a mat hok